धब्बेदार कालीन के साफ़ करणा खातिर कुछ यू कंन छन: धब्बे को तुरंत पोछा आर गंदगी के हटाए दया वे का बाद विनेगर और पानी का घोल मिलवा जख्म धब्बा लगयू वखम फैलावा आर एक हल्का ब्रश की मदद सी वे के रगड़ा अर साफ करी दया, वे का बाद साफ पानी सी वे जगह के धोयि दया अर ते का बाद सुखोंन के रखी दया